Eh mi no ne conoscio, à parte a camamilla che va ben, quella gh’é dapertutto, ch’a fa ben a-i nervi, e quella che ciamman erba mega, ma no sò cös’a l’é. L’erba gatta, ch’a fa ben a-i gatti.

Me vëgne in cheu o dòmmo de San Loenso, a gexa de Santa Maia in Caignan, eh, a Madònna da Guardia à Çianexi, a Madònna do Gazzo chì à Sestri, son de belle gexe.

Eh pe dî a veitæ mi no sò ninte de sport, n’ò mai fæto o tifo pe nisciun eh e basta. Sò che o Zena o l’à guägno neuve scuddetti e o l’é stæto fondou do mille euttoçento novant’e doî, ma n- coscì, pe sentio dî.

No, mi no n’ò mai deuviou. Mæ poæ o l’aiva in casa di attressi da caigâ, o l’aiva a læxina. De vòtte o s’aggiustava e scarpe da solo, ma mi no n’ò mai deuviou.